أكثر شي غريب صار لي إني سافرت للخارج في دولة من الدول وفي هذي الدولة ركبت تاكسي أو سيارة أجرة مثل ما يسمونها يعني، أو اللوموزين أو أياً كان اسمها المهم إن السواق كانت تصرفاته جداً جداً غريبة ومرعبة، كان كل شوي يسألني على معلومات شخصية وأنا ما أجاوب فطبعاً خوفت منه جداً وطلع إن كان يبغى يخطفني وأنا ما أدري والحمد لله ربي نجاني.